nyimtəma bʊm bʊd na nəl mɨ nən nyimtəmi miso nyim jʊnɨ lɛ maa lɛi, a mana nəfili yɔ lɛi a kumtɔjilɨɨ, nyim təmɔ gə bɛ nən kwɨtəm dul, kwɨkwɨ dul mʊnɔ nyimtənɔ gə yan a gola nyan, nyimtəmɔ gə dəgən dəgen nyim jʊnɨ a bʊm jəbɔ jʊnɨ a bʊmbɨ, nəbnɨ ja kɔ nyɨmtəmɔ mi jə yɔ gəlalantal lɛ nəngɔ nəbɔ bwɨlangkɛla a bwɨla daagɔ ji woi nan suwaji ja nyimbɔ. Nəngɔ jʊgɔ bwɨ jə maalala kaam kanjəltibni a bʊmbɨ. Nyimtəma daagɔ mə woi a bʊm a su. Nyimtəmɔ kanga mə suwai na mʊ, tikali nyimtəmɔ na mʊ jwiye twam na mi mʊ nən nyimtəm miso mʊ jwiye twamle. We bwɨ mə suwa nyi? Nʊni mi nən nyimtəmiyo, a nyimbɔ kangan gə taləm bʊmɔle a jʊni gəm ga jwiye, a nyimbɔ na ga yɔ saatəm nyinɔng wʊni tika gənle a tɔɔtwam gənɔ gəmi, ga nyimbɔ kaajəl na jʊni dou a ni gəni na kebɔ a nyani ma a yəlam a gən. Galan gən na nʊni a nyim nyimi na ya dou ja ni gəni a nyim nyinɔng ni na nyan, nyinɔng ni kebɔ a nya. Na yɔ kan nyinɔng nən twɨlai, nʊni a nyimiyo nan yɔ na ya maa mʊn tikali na mi dəng dəngi mʊn suwa ji suwa da ni jʊni mʊ maalɛ nyi mən kolɛi ma dama na bə maa nyɔ ma dama na bə maa nyɔ, nyɨmtəm gə bele nən daagi, Nyimtəmɔ a bʊm a su kwaan a daam nafitəmɔ gəm nyimtəmɔ nʊni nəngnɔ nyimtəmiyo na jə nəngnɔ naakani nyimtəmɔ mela gəm mela naakanɔ, nəbnɨ a nyɨmbɔ mi ji nən nyimtəmɨ jʊ a bwɨ naakan jinɔ yəlan komannɛi. Kaamɨ ja nyimbɔ kaajəl mi jʊni ja nyimi ja dou nɔɔtəmɔ ma dama nɔɔga be jwalɛ a lɔ a mʊgɔ lɔgɔ. To melalɨgɔ a jəg bəm daagɔ nɔɔligɔ a bɛbɔ jwale a mʊgɔ lɔgɔ, a bɛ yɨm diso ba jə yɨ dakini tədə maa maaji dakini. Nyimtəmɔ nəngən nə tɨkalɨ. Na mʊ jel mʊ yi a fei daagɔ mʊ yɔmle miso mʊ lelale kanjəlɔ kənkəni ja mʊlala mʊlala a dəbəl nan gung nu mʊnɔ ko jʊ da mʊlai mʊn tɨtɨ wo n swa kəgga wo daagɔ gəm nan nʊni a nyimbɔ kaajəli a mana nʊni ja dougən a mʊgɔ goli. Nyimtəma bʊma su kwaan, mə jou jangajəle a beti gəm, nəbnɨ ja kɔ ga miso də yɔ gəlalantale, ja yɔ gəlalantalɔ nəngɔ tikali jini. Nəngɔ tika jile a jwiyetəm twmami, na mʊ jwiye twami nəngɔ tikanle. Na mʊ ma miyo jəli nəngɔ tikanle miyotəm jʊgɔ gəm na nʊnɨ a nyimbɔ jəli A miyotəm jʊ nɨ, nan dou jʊi jʊnɨ nyin, nan bei ba mʊ maa maa bʊlalɨ mə ten jʊni nyiyo a fʊlkʊblənɔ win kemən tuwa kemənɔ nyin keman jʊnɨ nyin, Nə nyimtəm maa bʊlalɨlɛ a daatəbni gəmɨ. Na ga maa bʊlalɨ a daatəbni diso be ga yɨ ga dəng, na gənanyiyo jʊni mə dou fəlen mə be nəni ba mə miyo gən nyin? Na ya nyi bʊm bʊm ka, nan ya nyi miso bʊmle ka. Nʊni nənganɔ nyimtəm maa jʊnile. Nʊnɨ mi nən nyimtəmɨ miso maa jʊnile, gə dai na daago a tɨ wo a tɨ a dɨ. A mana kulɨ, kulɨgɔ bama bamai golagɔle. Nʊni mi nən nyimtəmi n kulɨ, dali kulɨ misɔ gə nyim daani gə yɔmle, misɔ gə nyim daani gə fam kəlalei. Kulɨgɔ na yɔle nan sɔ kəga gənɔ gəmi miso kolegɔ sɔ. Nu gənɔ miwo a kobɔ, to nyimtəmə gənanyo. Na mi mʊ nən nyimtəmi mʊ fafa bwɨlangkel, mʊ fafa nʊni a bʊmbi. Na mʊnə nyimtəmi nan ko jʊni a bʊmbi, mʊ gungəm gungəm naa munɔ wo a daagɔ gəm. Mʊ yɔ yɔ jʊni gəm a bʊmi. Na mʊ nən nyimtəmi nəbfitəmo yen yen. Na mʊ nən nyimtəmi daagɔ mʊ yɨ mʊ suwam kelle, nan suwa keli yo bweni a maa melalɨ nyan, nə nyimtəm nəngɔ jʊ a bwɨ suwa kelni nyi. Na mʊ nə nyimtəmi nəbfitəmo sai jou jangajel a mʊ gəm a twamən a daani jə twamənne, na mi mʊ nən nyimtəmi mi nʊni twamən nei. Twamagɔ kənkəni twama nəb nyimtəmi kanjəla gəlala nyo a wʊnɨ na mi mʊ nən nyimtəmi <hesitation> miso mʊ maa gənne, a bʊm nyo nya, nyimtəmɔ, nyimtəmo jəjalən nyan, nyimtəmɔ n jə nyan, nyimtəmɔ nəngɔ n mamɔ a daalai na mɨ mu nən nyimtəmɨ, a mana nʊni nɔɔlɨ a maa daala mɨ mam woi gənanyo.